W'adze a itwutwuw ndzɛmba ho wͻ mu anaa ehohor wo nsa wͻ mu anaa wo tsiefi mu siw na epɛ dɛ iyi fi no fi mu ma nsu tum fa mu a, ibedzi nkan etutu tsiefi no anaa dza ɛhohor wo nsa wͻ mu no. itutu nodɛm wie a, nwura a abɛhyɛ mu nyinaaa ͻwͻ dɛ ihue gu na itsitsi biribiara fi mu dɛ ͻyɛ angoa, dɛ ͻyɛ nwura, dɛ ͻyɛ nkrataɛe. Iyiyi fi mu dɛm wie a nna edze nsu ahohor mu ma no mu atsew.